Eey, ɓiɓɓe leɗɗe demaaɗe tawa mbaɗaaka agg e porodi ɓuri tiiɗde. Ɗum ko huunde haande no feewi ngati ko ɗeen ɓiɓɓe leɗɗe ɓuri moƴƴude e cellal, ɓuri welde. Ɗum so- so coggu mun ɓuri tiiɗde ɗum ko huunde fotde. Ngati ene walliti ɓeen remooɓe tawa ɓe mbaɗataa hen porodi hay huunde e kadi ine moƴƴi kadi e cellal.